Ore nikuu paxmaru chí este daketenro yukuu, njero kuindaro yukuu chí ndaketero chi kodo ndivirí konro na kute, kue kaxhinró ono onre niko paxmaru ho naketero la canela ndakero chi lakero la nduu azucar nadute kundute vidii chí vividi vividi kuu korte nan este nduvaru, ondakuru la la este njero kuidaro yukuu nani buganvilia chidakero chí konro chi nan kuina kuivaru chí uu uni uu uni ndichi, konro chi nanduvaruu nuu yenii kuu paxmaru chindono ndojanu nukaxtuna nduno'o. <noise>